Halliga tulõvaq iks miilde sääntseq edimädseq sügüsepilveq. Naaq, ku suvi om just läbi saanuq ja naaq halliq pilveq tunnusõq sullõ nii ilosaq.